Kaiky misy karazany avao koa gne lasopy toa rô, gne tena hitako a raha io e soupe Tamatave, zay e tena hitako mampiavaky andreo lasta Tamatave gn'agny misy avao koa gne nouilles, misy gne ramen, misy gne lasopy ne misy gne lasopy legioma io izy, van tam mampiavaka andreo lasta asiatique agny zay la tsy diso iaho.